Ny haiko zen̈y fan̈amboarana mô de pasy sarotra. Aharakanao zen̈y sôratra asian̈a, asian̈a isa zen̈y ao aviô asian̈a rô raha sarotsarotro àby io atao lava koa zen̈y raha io. Atao mandilatran'ny valo iô zen̈y isanany.